विसा करपा खातिर पयली आमका कसल्या प्रकारचो। विसा जाव ता ठरवच पडलां मगर आमका अप्लिकेशन। दिऊच पडलां मगर आमका विसा ची फी्स दिवचि पडलां। आणि या सगळा झाला की एका विसा अप्लिकेशन सेंटर। रार वैच पडलां आणि मगर थय आमका आमचो विसा मेळता।